أنا بفضل الأطعمة المالحة لأنها تفتح النفس أحب الأطباج العربية التقليدية مثل الكبسة و المندى لانها تعطيك طاجة و شبع ومع ذلك ، أحيانا بحب الحلويات كتحلية بعد الأكل مثل المعمول و الكنافة لكن الأطعمة المالحة هى الاساس بالنسبة لى